Pues galzack gy’a pues este <hesitation> bueno, mas que nada tiene que ver mucho cun xgab xtenu cun xina ryu-gëckyw ni este mientras pues liga este rguap dios’u ráthe ra ni nápu cerck' runu, ahora si que run zëw ra ni cort’e-co, rathe cos zack ni rapu, pues xyzy hasta th vaz niz ni gýew’a hasta th lat gýanu’a pues est nix tchu, este <hesitation> queity presis dy nan zapa ni rni raba este quilyw th, gapu mëly, gulá gúnu gán gapu th gyú ro’h gulá este xlýa ga zy gapu ráthe ni tchi, este valna tchiloo’a zëpha ga este queity ryw nix dyw rhk, queity nix di nú khá, per xlía ga zy maru guen cos sencill’y mas th plat bzágy zy gaw mas xiga zy’ah per nix ru nú cun liga, nix ru nú cun, nix dis ru cun ra zó’h pues ni na galzack par náre, a lo mejor par ztó’h raba rëny ca nany per galzack gy’a pues xizaru rquinyw mientras nix nú cun liga cun ra ni rckazu cun ra ni rgwa ranu rathe chí, cun ra ni, mientras ni dis, mientras rguap dios’u mbanyw, tchi este zanú gagu, pues cos sack ni, nii ni ná galzack.